Ong sopo aii neeki hiya tu'kingori using nongkong, nawa' uukoiro tuu ngoriko piro hoiko sopo sopororo aii no'ra mirahu, hoko rokong paaro hoi ki uuhiku no'ra topo monuhetong. Ongko pirii hoiko uhurungkong ongi sopo. Sopo hiya manni o'ko mirahu ho hiya tu'ki ngo kong paaroko uuhungkong, piriiko uuhungkong, peretiko. Impa sopo tokunoi riku aii manni naaruhetong, uuroro ko toku topo honnurorohetong ong sopo tokunoi riku. Oingiko pehko'ra uuroro nokihetong aii topo honnumoring. Impa ongi toku sopo rorokung uringii riiku, nee uringii riiku ho sopo using ngoihetong uuroromo manni ho mirahu ong sopo ongko kungtu'ki ha'huhetong. Nawah owo kiakiako piro uukoiro topo uuroro tururorohetong nawa' noi uukowah tururoroku nawa' hannuku eneke ho pirii uuhaherong, hannuku aii roki ho uukowah pihetong tii tuu ngorii sopororohe hiya manni mirahu, ho rokong paaro aii hoiko uuhihetong, uuhiku no'ra topo mannah tuyu kaiwah konnimo tuhetong.